กะจำเป็นอยู่เดะ อนาคตถ้าเกิดอิหยังขึ้นกะสิบ่ได้เป็นภาระของลูกหลาน

กะคิดว่ากะน่าสิเป็นเรื่องของเงินกับอายุตอนนี้ กะคิดว่ากะยังอายุน้อยกะเลยคิดว่าบ่ได้จำเป็นขนาดนั้น

กะคิดว่าจำเป็นอยู่เดะ ถ้าอนาคตเกิดเหตุบ่คาดคิดขึ้นกะน่าสิกะเรื่องค่ากะจ่ายได้อยู่

ข้อยคิดว่าน่าสิเป็นญาติพี่น้อง เขามีประสบการณ์หลายกว่า กะน่าสิให้คำปรึกษาได้ดี

คิดว่าประกันชีวิตนี่แหละ เพราะว่าลูกหลานมักเฮ็ดให้คนเฒ่าคนแก่ อนาคตสิได้บ่ได้เป็นภาระ

ไทยประกันชีวิต เพราะว่าไผไผเขากะแนะนำอันนี้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

คิดว่าน่าสิเฮ็ด เพราะว่าสิได้อุ่นใจ

กะน่าจะดีอยู่ เพราะว่าบ่ต้องเข้าไปสำนักงานกะเฮ็ดอยู่ไสกะได้ ตอนใดกะได้

กะคิดว่าน่าสิลำบาก เพราะว่าต้องทำความเข้าใจเอง บ่มีคนมาแนะนำ

ส่วนโตโตว่าเบิ่งในโรงดีกว่า โตมักจอใหญ่

มักฟังเพลงยามอาบน้ำ เพราะว่า รู้สึกว่าเจ้าของเป็นนักร้อง

เฮามักอ้ายเบิล ปทุมราช คิดว่าถ้าได้เจอกันนะสิขอลายเซ็น

น่าสิแต่งเพลงแรปเพราะว่าเฮาอยากเป็นแรปเปอร์

เฮามักเบิ่งหนังฝรั่ง ถ้าแนะนำเฮาน่าสิแนะนำ Star Wars เป็นตาม่วนคัก

กะมีผลอยู่ ถ้าเขาเฮ็ดดีกะกะอยากไปเบิ่งแม่นบ่ล่ะ

มักเบิ่งข่าว แต่น้อยน้อยกะเบิ่งข่าวก่อนไปโรงเรียนตลอด กะเลยติดมาเป็นนิสัย

แต่น้อยน้อยผู้ใหญ่มักเปิดช่องเจ็ดให้เฮาเบิ่ง เฮาเฮาเลยมักช่องเจ็ด

ถ้าเป็น TV ดาวเทียมเฮาคิดว่าบ่มีคนเบิ่ง แต่ smart TV เฮาน่าสิมี สมัยนี้เฮามีแต่คนเบิ่งหนังออนไลน์ พวก Netflix

ล่าสุดเฮาไปเที่ยวเชียงใหม่นำหมู่มา อากาศดีคักอยากไปอีก ถ้ามีโอกาส

เฮาขอเลือกรถบัส เฮารู้สึกว่านั่งสำบายกว่ารถไฟ

เฮาอยากลองไปบางแสนสองอยู่อุบล เขาบอกว่ามันเหมือนบางแสนอยู่ชลบุรี

เฮาอยู่ขอนแก่น เฮาคิดว่าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นตาเที่ยวเฮาเพราะว่าอากาศมันดี

ส่วนมากกะนั่ง Grab จากหอไปเรียน เพราะว่าเป็นคนขี้คร้านขี่รถ

ส่วนโตโตอยู่ในเมือง การขนส่งโตโอเคดี คิดว่าบ่มีหยังน่าปรับปรุง

คิดว่าจังหวัดเลยน่าเที่ยว เพราะว่าธรรมชาติงามคัก

ส่วนโตโตมักเที่ยวธรรมชาติ เพราะว่ารู้สึกว่ามันดีต่อใจ

บักค่อยมักหม้องคนหลาย เพราะว่าเที่ยวบ่ม่วน ไปหม้องคนน้อยน้อยดีกว่า

เฮาว่าบ่สำคัญ เพราะว่ามันบ่ได้จำเป็น แต่ส่วนมากเฮาเฮาซื้อนี่แหละ เพราะว่าอยากให้คนอยู่บ้านได้ลองกินของท้องถิ่นอื่น

มักคักแต่น้อยน้อย ผู้ใหญ่มักเฮ็ดแต่แนวเผ็ดเผ็ดให้กิน ถ้ามื้อใดบ่ได้กินเผ็ดนี่อยู่บ่ได้

คันผีปอบอีหลีกะบ่กะเด้อว่ามันคืออิหยัง แต่ว่าคันเคยได้ยินมานี่กะคันปอบเข้าไผนี่ตับไตไส้พุงมันกะสิหาย มันกะเป็นตาย้านหม้องนี้ล่ะ แล้วสุดท้ายมันกะตาย มันกะเลยเป็นตาย้าน

คึดว่าส้มตำเป็นตาเอาไปโชว์อยู่ เพราะว่าขึ้นคึดของภาคอีสาน

คิดว่ากะสิเป็นส้มตำไก่ย่างนี่ล่ะ เพราะว่าส้มตำมันกะมีหลายแบบ คนบ่มักเผ็ดกะสั่งเผ็ดน้อยกะได้ ตำไทยกะมี

ส่วนใหญ่เฮาบ่เจาะจงร้าน แต่ส่วนใหญ่ร้านอาหารเขาเฮาเฮ็ดแซ่บเบิด เฮาเฮาเลือกเอา แล้วแต่มื้อ

เฮามักกินข้าวเหนียว เพราะว่ากินกับส้มตำแซ่บสุด

มักซื้อกิน เพราะว่าเฮ็ดกินเองบ่แซ่บ

ส้มตำไก่ย่างกินจั่งใดกะบ่เคยเบื่อ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

อาหารอีสานส่วนใหญ่ นัว จัดจ้าน เป็นเอกลักษณ์ คิดว่าภาคอื่นบ่น่าสิมี

กะแตกต่างอยู่ เพราะว่าส่วนใหญ่อาหารอีสานในห้างเป็นคนเมืองเฮ็ด อาจสิเข้าบ่ถึง signature

มักกินบักม่วงดิบ ตำแจ่วจิ้มนำนี่แซ่บคัก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

ลาบ เพราะว่าแต่น้อยน้อยพ่อมักเฮ็ดลาบให้กินตลอด

มักกินกับน้ำโค้กเพราะว่ามันตัดกันดี

เฮาคิดว่ามันแปลก เพราะว่าปกติคนเฮาเฮาเฮามือกินข้าวเหนียว บ่ได้เฮาเฮา

ส้มตำไก่ย่าง เพราะว่าส้มตำมันมีหลายแบบ เฮาสามารถเลือกได้ว่าอยากกินแบบใด

มักกินอยู่ เพราะว่ากินของคาวแล้วก็ต้องตามด้วยของหวาน

มักกินผักอยู่ แต่น้อยน้อยเวลาเฮ็ดกับข้าว พ่อแม่มักเอาผักมาแกล้มตลอด

กินโจ๊ก เพราะว่าหาซื้อง่าย

ส่วนใหญ่กะนั่งฟังเพลง นั่งอ่านหนังสือ เบิ่งหนัง แล้วแต่มื้อ

เฮามักเล่นบาส เพราะว่าเฮาเล่นบาสมาตั้งแต่ประถม ส่วนใหญ่หมู่เฮาพาเล่น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

กะสิกะมาเฮ็ดกับข้าวนำกัน เพราะว่าน่าสิม่วนดี

คิดว่าโตน่าสิพัฒนาโตได้อยู่ เพราะว่าถ้าได้ฝึกฝีมือโตน่าสิเก่งขึ้น

เลือกฟังเพลง เพราะว่าฟังพอดแคสต์แล้วเหงานอนคัก ฟังบ่รู้เรื่อง

มักเบิ่งการ์ตูน Doraemon เพราะว่ามันมีให้เบิ่งทุกเสาร์อาทิตย์

คึดว่าถ้าได้เฮ็ดแนวมักคึดรู้สึกดี เป็นการพัฒนาเจ้าของไปนำ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

ถ้าเลือกได้อย่างหนึ่งอยากดีดกีตาร์ เพราะอยากเล่นเป็น

ถ้าให้เลือกกะอยากฝึกผู้เดียว ถ้าเฮ็ดผู้เดียวน่าสิมีสมาธิกว่าเฮ็ดหลายคน

ถ้าให้เลือกเฮาเบิ่งซีรีส์ดีกว่า เพราะว่ามันมีหลายตอนเบิ่งเป็นตอนตอนดีกว่า เบิ่งหนังเทื่อเดียว

หมู่เฮาส่วนใหญ่เฮามักศึกษาเรื่องหุ้น แต่ส่วนเฮาเฮามักเล่นกีฬา

ขอเลือกไปเบิ่งของในห้างดีกว่า เพราะว่าแอร์เย็น

สำคัญ เพราะว่าในปัจจุบันกะกะบัญชีธนาคารในการดำเนินชีวิตหลาย บ่ว่าสิเป็นสแกนจ่ายหรืออิหยังกะตาม

คึดว่าฝึกเฮ็ดกับข้าวคึดน่าสิมีประโยชน์ต่อสังคมเดะ เพราะว่าเฮ็ดอาหารแจกชาวบ้านคึดน่าสิคึดฝึกพัฒนาเจ้าของ

เฮาขอเลือกฝึกเฮ็ดกับข้าวดีกว่า เพราะว่าเฮ็ดขนมมันยาก เฮาน่าสิเฮ็ดบ่เป็น

กะมีเวลาอยู่ ส่วนใหญ่เลิกเรียนมากะได้ฝึกเฮ็ดกับข้าวกะถือว่าโอเคดี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

ส่วนใหญ่เฮาเบิ่งบ่ตายเฮา แต่เฮามักฟังเพลง rapper ส่วนใหญ่เฮาเปิด rapper ฟัง

มักเบิ่งวิดีโอพัฒนาเจ้าของ รู้สึกว่ามันปลุกไฟได้

คิดว่าอ่านหนังสือเดะ เพราะว่าถ้าบ่มีสมาธิกะอ่านบ่รู้เรื่อง

เฮามักเฮ็ดกับข้าวที่เฮาต้องมีส่วนใหญ่เฮาเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องครัว

คิดว่าบ่เดะ เฮาเฮามักเฮ็ดกับข้าวมาตั้งแต่น้อยน้อยแล้ว

ส่วนใหญ่กะเบิ่ง TikTok เพราะว่าว่างว่างกะเปิดไถเล่น บ่มีหยังเฮ็ด

กะกะอยู่เบิดมื้อ แต่ถ้าประมาณกะเฉลี่ยสิบชั่วโมงได้อยู่ เบิดมื้อ

กะคิดว่าบ่แม่นเรื่องเสียหายอิหยัง เขามักลงกะปล่อยเขาลงไป

ส่วนใหญ่กะเป็น YouTube นี่ล่ะ เพราะว่าเวลามีข่าวหยังเขากะอัปเดตคลิปตลอด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

กะห้าสิบ ห้าสิบ ต้องไตร่ตรองดีดี

คึดว่าคนคึดคึดมีหลายความคิด คึดบ่น่าแปลกที่เขาสิเถียงกัน

มักส่งอยู่ เพราะว่าแสดงอารมณ์ได้ดี

หมู่เฮาส่วนใหญ่เล่น IG เฮาเฮาสิส่งข้อความหาหมู่ใน IG

กะเปลี่ยนนำคำเว้านี่ล่ะ ถ้าเว้าบ่เข้าหูกะทะเลาะกันได้

ถ้าเลือกเบิ่งแต่แนวดีดีกะดี แต่ถ้าเบิ่งอิหยังไร้สาระกะบ่น่าเกิดประโยชน์

เรื่องของเขา เขาอยากลงกะเป็นสิทธ์ของเขาล่ะ กะกะเลือกเบิ่งเอา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

กะต้องลองเช็กโปรไฟล์เขาก่อนว่าน่ากะถือบ่ ถ้าบ่น่ากะถือกะบ่ตอบ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

คิดว่าห้าสิบห้าสิบ บ่ได้รู้สึกว่ามันดีขนาดนั้น บางอย่างกะซื้อของมาบ่ตรงปก

คิดว่าเฮ็ดให้สมาธิสั้นลงอยู่ เพราะว่าเบิ่งแต่อิหยังไร้สาระ

บ่ค่อยมักเบิ่งไลฟ์สดเท่าใด เพราะว่าเป็นคนบ่มักเบิ่ง

บางคนเขามักเฮ็ดช่องเกี่ยวกับให้ความรู้ กะรู้สึกว่ามีประโยชน์อยู่

เฮาคิดว่าโซเชียลมีความจำเป็น อนาคตเฮาสิมีอิทธิพลต่อเฮาสูงอยู่

เดี๋ยวกะกะ เดี๋ยวกะฝน จักว่าสิเอาจั่งใดกับอากาศ

เฮามักอากาศหนาว เพราะว่ามันเย็นสำบาย

ไปหานั่งเล่นอยู่เถียงนาลมพัดสำบายสำบาย

กะต้องเก็บของสำคัญให้ดีดี บ่ซั้นอาจสิพังเสียหายได้

แล้วแต่ปี ส่วนใหญ่กะบ่ได้หนาวปานนั้น ภาคเหนือหนาวกว่า

บ่ค่อยมักฝนตก มันเหนียวโต ออกไปไสโตบ่ได้